أنا ما أدعم هذه المؤسسات لأني أرى إنهم ما يركزون على قضايا إللي تهمني، زي مثلاً القضايا المهمة ما ارتحت لأعمالهم أشوف إنهم يضيعون فلوسهم والتبرعات على أمور ثانية، لكن أدعم مؤسسات أخرى بقوة أرى إنهم يسوون عمل كبير في مجالات مختلفة هاد شي مهم جداً، والله يا صحبي تستاهل الدعم هم يخدمون شريحة كبيرة من المجتمع وعملهم يغير حياة الناس كثير.